Lo llichite kabe ne ka no runla nakara no rob nadika bio o nadika llinga di llinxnia pioxix piox du xna' diika' gax liaxito na dia klab pimienta comin nadika neto karbiono ukaro bio uka tox kolandro lioxt xnadika tu diox bin la waxo wallux nadika nia niaya yeg yixfo o una modo untox niax toxniawx nera kabena dioxnu diox xix nadika llitu llitu la nadika llapa apapanaxna tall chllini da llienen da da win